पेय पदार्थ के नाम ये प्रकार है। पानी, चाय, कॉफ़ी, हॉर्लिक्स, हॉट साइडर। ग्लुवीन वगैरह शामिल हैं। वहीं ठंडे पेय पदार्थों में कोकोकोला शिकंजी। नींबू पानी, आइसक्रीम, योगर्ट वगैरह शामिल हैं।